डेजर्टां चारुई वाट्टें रेंव आस्तां थोई उदोक मेलोना। तिंगा बोरेंच वट्ट आनी गोरमि अस्तां हांगा रवून। खुब काटिंण चलून वचोत झालेय जिवाक नाका। जातोले म्हूणव उट्टांखेर भोसून थोई वेतात भारतां। तार डेजर्ट आसा डेजर्टां पाळी सोरोप आनी। उट्ट दृष्टि पडतात हांगा कॅक्टसाचीं जाड्डां आस्तात।